To dai maf èh giyè a mamn zaman ntèntè ndinmamba nga za nkal ngai nga va nduhi dukwuda ma ba nga dai hausa ma nga giya ba sai èhn dzabaka ah dèi mafa babag ngsa èh slaha mana èn ɗzak dai maf babga ka suna gèd koman yarèn nawa naw ba man din man ka mfiya mam ma ngaya ndo njèk dai babg nènga azbay to mam nza ntuva ndohi sa' azun nga dèi mafa baka azun kinè gèd dai, mafa' mbudè ngu dalai mafahiya nga slaha man anga nda ngihya dèi' ng bi ko duda kasar' wajè ba dolè dèi mafa sa' nga gèdè a zhigilè kuma stad zhigilè kuma stad zhigilè cèw' kabi zhigilè sa nkèzla skwi ntui duniya kabi duk wudam skwi nkèzla ntuvèh ba an nga gata agi dè nasa èh tèr dadi dèi mafa sa kata ai wayè daman nku tèvèh waandaal sa ndarsa m tatsèna vha azun kè gèdèt dai ntunga avasa nga gèdè nvuna vasa skwi. man èwai yè da dai mafa' èih gada kètsa èwaya wud ga tazhè ta bi mai ugwadè dai mafa sa mona mpètsuna nga gèd dèi mafa mai zlèmbad' Tè zhè bidè mona mpètsuna nga gèd dèi mafa mai zlèmbad'ta dè kwa kyè kinè nza ginnè ndè kinè goli mè? Nga mafahakinè mafai dè? Èh zan zan kèt sa dè hala mamn ngaya ndawa? Mamga zan zana, mamngaya zan zan katasa ai krè ngaya katsa gun'gun èhn dai nga amma an dè man èh gaidè mbis kam sai nga gèd dèi mafa awudainga ntè tsèna at tènga ba ntè zlombaw domin tè chi gaba vèna duniya mana nga nza tupsata mpèts ngidè kaka ngu tuidèh mpèts ngidè ngu tuduniya mpèts zhigilè asa mbèl nga dè dèba mafa mon nga dèw mpèts nasa ha skwèi man tègyè bi ka amba gi dè ndi ngidè ta mbalau tè va ni kaba ama tètsèna kam tè nènga ntè ngèch nzi gèd tè a gidè nasa èh gèd tasa dèi mafa ai mana tènga tè slubow''''''' toh skwi mèna n woy nga mafahi nga a gidè èh woy mana aranta sata arai tè gi lènquènè' a wudai sa da futa npa ata slobow ta manat kam anga chi gaba ndi ngidè kasar wajè ndinngidè ta abuja ndi ngidè kya kya tata kano tnègè nga tè dzjèng lènquènè' vuzi nag azun'zaina wanadal sat kata tantè ma tè gidè ngur mafa n tè gada ntè ain'ta ata haika vha n'du ngidè mba tèm ba ta ndi daf èhn gid nga bi ka sun mafahi nga ki kakori nga zhè wudahi nɗu stad ba nyi kwulkwul'cèw èhn ngidè kwulkwul makar' Mbash mbash tè gid wudam sata duk nga mafahi aman nga nguha ged nga sa kam ambu bi mbela ndawa ndaw ba da tsukwod ged nau da ah gud dai mafa wudai man tè sun dai mafa bi ba tè gèt lènquènè'a tè djèn rita èn ta vata ra makaranta sa, an dwo gedta nguba nga ngece ncingba ah gid'nga ba ah min nha an'nga zhèr skwi man zhigilè shèdgèd'a nga ah man nga gèw kat bi sa, zhigilè ah gi ndav nga ambu'bi ka suna gada ntè ba wudai nga ba nta ged nta nwun'na wudainga bibibiya nga nyakata wudai mbuba wal wali kabi ni an nga ga nguh ndeyngsa ambudè katak zhigilè n van tsir mbalanga ah nga mafai sata wudahi man nga nyaka ba ngusl ngusl ka gèda nwèr dalaya ba pèmbi kabi amana nga ngihè gèd sa kam ambubi ageda zhigile ambula nga nhwodakwai ged anga gwada'kwai dai maf'babnga' nga ndzwokwoi bi.